पाइप, पाइप नरा तरह का रेवे, पाइप मोटा भी रेवे छोटा भी रेवे। मोटा पाइप जिसे नदिया से <noise> टंकिया में पानी भरावे। वा से फेर पाइप के द्वारा घरा धारा में नला से जावे। फेर ऊके बाद पाइप <hesitation> खेता ने पाणत कर बा करने भी काम ले सका। फेर मोटर चला दा फेर जसा ही पानी जावे अर ऊ पाइप फूलतो जावे। आसा फणी <hesitation> खेत में पग जावे। गन्ने जो छोटी मोटरा रेवे जीमे छोटा पाइप रेवे। <noise> जिसे आफ़न कई भी काम ले सका।